من اكتر الأكل البسيط اللي أنا بحبه جدا البطاطس المقلية بحس طعمها حلو اوي ممكن احط عليها توابل مختلفة و ده مبياخدش مجهود خالص او أكلها بمناسب او مايونيز او اي صوص أنا بحبه صوص رانش مثلا او صوص باربيكيو بيخلي طعمها حلو اوي و ممكن مع كل صوص مختلف تحس بطعم مختلف فيها فتحس انها أكلة مختلفة